Kwa nene neumane ndoo domo maana kuna vintu virifoni ni vya bei rahisi. kwahiyo domandri ni langi vintu che ndrisumula, maana bora vintu konoviri bei rahisi. Kwahiyo, kwanene bora ndri domo.